Lewru jei mi burdaa yiduki kanjum woni lewru jei arandewol haa nduubu kanjum be wiyata janwari ko wadi bo lewru nai kanjum be danyi amkanjum on seyo malla nyalande lewru be danyi am den don wela mi masin.